Elihu miin uju ubang yo piyo, aw békotondi yo, nukan yo mutaséni mujaam, nunaak yo nélaab inja éhaay, no nujumé ubang yo jaak miin épiyo naaw miin sumimé.